<hesitation> mawaidha ndakanyola khulura ninduka, nii, mawaidha ga mundu gaamba magali ndali mungwi malwa. Mundu yanzikara hasi yaniralila khuli malwa ni madamanu malwa nugwa shiulahira mukari tawe malwa nungwa shukara na vana tawe ulaguriza vindu vyosi shulagenda shegenye na kulura niindeka malwa ndakhola vindu vigali sana. Ndari niimbula inzu, ndakaumbaka, ndari niimbula mukari ndaira mukari, vana vanje shivasoma tawe vazaa musukulu tawe shikira malwa aga, shikira nuunyola mang’ondo kidogo uvauke uzii mmalwa lakini kulura niindeke mulwa malwa aga ganonyera vindu vinyishi vana vanje vasoma na vashisomanga shikuri shingoreka munu shikira mangondo shigaonekera malwa tawe vana vanyanya vulai vana vasomanga kumenya vulai muunzu, shikira mawaidha mundu yaamba ndekane na malwa.